أول إشي المتحف الوطني هنا نقدر نتعرف على تاريخ وثقافة المملكة، المعروضات متنوعة وتغطي عصور مختلفة، سوق الذل إذا تحبون التسوق، <hesitation> برج المملكة لازم <hesitation> نطلع على المنصة ونستمتع بالمناظر الرائع للمدينة <hesitation> وشارع التحلية.